Gny maily hoy voarambiko agnatiny herignandro zô maharamby maily telo isan-karazany: de <hesitation> nao gny resaky asa, de ao gny resaky fikambana.